La coza da mangé ch'an pias 'd pi l'e la pizza e la mangërìu anche tüti i di e sia l'üvern sia d'istà, l'e l'istesa coza e l'istà a m'pias co tantu ël gelato përché cant a fa caud ël gelato freit a fa propi piazì